Ранги кабуди торик бо уқёнуси чуқур ва шаби пурраҳм монандӣ дорад. Он ба ман эҳсоси ҷиддият ва хирад мебахшад. Ман онро бо оромии фикр ва эътимод мепайвандам. Ин ранги шахсиятҳои ботамкин ва ботавозун аст. Вақте онро мебинам, амиқи дарунӣ фикр мекунам ва оромии руҳиро эҳсос мекунам.